Roa andro no afaka hitehirizana legioma alohan'ny tsy azo hihinanana azy intsony satria mety halazo le izy ohatra amin'izany ny anana ohatra tsy azo tehirizina maharitra izy fa lemana rano matetitetika izy de roa andro ihany ny faharetany.